Ti̱yẹ na nyi̱ye̱ nye̱ so̱kane̱ nyaa me̱cce̱ kwange̱. Ti̱yẹ na nyi̱ye̱ di̱ shii nyo̱o̱ ye̱ nunde so̱ nyaa me̱cce̱ o̱ kwange̱, mi̱ nyangka nyaa me̱cce̱ o̱ kwange̱, To̱, me̱cce̱ o̱ kwange̱ ko̱ mi̱ yaashi̱ o, ko̱ mi̱ yang kiyeshi, mi̱ nlamshi̱ mi̱ ma, be̱e̱bi̱l me̱ yaa me̱cce̱ nundo kwange̱, yaa de̱ me̱cce̱ anundo bwi̱i̱r. Di̱ shi̱ ke̱e̱di̱ mi̱ yang kiyeshi e. Be̱e̱bi̱l nye̱, be̱e̱bi̱l me̱ yaa me̱cce̱ a nundo kwange̱, atti̱n ti̱ye̱ na nyi̱ye̱ di̱ shii nye̱r ye̱ so̱ nyaa kwange̱, a nundo kwange̱, Nkuwo de sholle di̱re̱ ndewe de, nyaa de̱ me̱cce̱ a kam ti̱i̱bi̱r lo̱o̱ ka mi̱ nkuwo ndi̱re̱ yang na sholi, mi̱ nkun bi̱i̱le̱yi̱n so̱ ka mi̱ nkuwo di̱re̱ na sholi di̱ nyaa nkar. Ko ndi̱re̱ du̱ro̱ du̱u̱r yang di̱, nsu̱ng nyaari̱ng. Di̱ye̱n mi̱ nkun di̱, mmaa yaaramẹ, Fo̱no̱ mi̱ nkuwo tu̱ko̱ro̱ nkwang yu̱m de̱, di̱ shi̱ mi̱ maa ko̱ mi̱ yẹrshi̱ na be̱e̱bi̱l me̱ mi̱ so̱ be̱e̱bi̱l me̱ na ku̱ nkuwo di̱re̱ shuukin di̱ ku̱ yaari̱ng. Na ku̱ nkuwo di̱rẹ dem na sholi di̱, ku̱ ye̱r shi̱ne̱, ku̱ yi̱ shi̱ne̱ ku̱ yaati̱ shi̱nu̱m. Ka wu̱ bu̱ne̱ she̱ ki̱ni̱ng te̱ti̱me̱ nkara, maake̱l tu̱u̱ kwange̱ ki̱di̱ng na mu̱ so̱ mu̱ mmaa tu̱u̱ kwange̱ di̱ ke̱e̱shi̱ fiye, amma na mu̱ yang maa tu̱u̱ kwange̱ di̱ kar na mu̱ yang maa tu̱u̱ kwange̱ adur te̱ti̱me̱ ko̱ na mu̱ maashi̱ tu̱u̱ kwange̱ di̱, Yamba yang cekkel mo̱ a kwe̱e̱ke̱l fang yatti̱ tuur. Yamba yang cekkel mo̱ a kwe̱e̱ke̱l fang yatti̱ tuur. Yamba yang cekkel mo̱, Di̱ shi̱ mi̱ ye̱shi̱ mi̱ so̱ to̱, be̱e̱bi̱l ku̱ nyi̱ ku̱ maa tu̱u̱ kwange̱, kuwo di̱re̱ di̱ nyaari̱ng. Yi̱kar di̱re̱, ka mu̱ mfaa di̱re̱ mmaa naki̱n di̱, yi̱kar di̱re̱ di̱-di̱-di̱-di̱ mmaa tu̱u̱ kwange̱. Dị shi̱ ke̱e̱di̱ mi̱ yang kiyeshii e, mi̱ mi̱ nkun de ti̱ye̱ru̱mbu̱l me̱ nye̱r ye̱ ye̱r so̱kane̱ mmaa tu̱u̱ kwange̱ Babal me̱ so̱kane̱ na mi̱ nkun di̱ mmaa de̱ yaa me̱cce̱ le̱ sassalab le̱ te̱ti̱me̱ ko̱ ki̱di̱ngo̱. Na mi̱ nye̱ mi̱ so̱ mi̱ yang mmaashi̱ nsassalab a yaa me̱cce̱ e̱ te̱ti̱me̱ di̱ ma mi̱ nyu̱wo̱ li̱mdal te̱ti̱me̱. Mi̱ nyo̱o̱ ku̱u̱ra ke̱e̱di̱ ko̱ro̱ a fi̱m ne̱ me̱ di̱ shi̱ mi̱ nyaa me̱cce̱, di̱ye̱n mi̱ ndu̱u̱r mi̱ ma mi̱ mbi dange̱ be̱e̱bi̱l me̱ di̱ ndu̱u̱ru̱ng, mi̱ nye̱rke̱l shiye mi̱ so̱ shii yaa me̱cce̱ a nundo kwange̱, na shii nyaa me̱cce̱ a nundo kwange̱ di̱ kar re̱ nye̱e fo̱o̱ro̱ dooshi e yaa nyi̱ yang faa mwata fu̱m a- a kabal Yamba. Di̱ shi̱ ke̱e̱di̱ mi̱ yang kiyeshi a ko̱du̱ ko̱. Kakam kakam nyi̱ nu̱ngku̱r nunde na be̱e̱bi̱l nye̱, so̱ng be̱e̱bi̱l nye̱ te̱ti̱me̱ ko̱ dede̱ be̱e̱bi̱l nye̱ yaati̱n de̱ bwe̱ndu̱ nke̱e̱bi̱shi̱ e̱. Kelu wu̱ mi̱ maashi̱ e̱ nyi̱-nyi̱ nyi̱ye̱ru̱mbu̱ na ti̱ye̱ru̱mbu̱, mangkẹ nang mu̱ nyi̱ye̱ di̱ mu̱ mu̱ nyo̱k ne̱m na be̱e̱bi̱l mo̱, ti̱ye̱ na di̱ ncer di̱, yaa di̱ nyim ne̱ ne̱ she̱, ntwi̱ɪ shi̱ne̱ bu̱ na yim ne̱ kam lo̱o̱. Mu̱ mu̱ nyi̱ye̱ di̱ mu̱ ne̱m ne̱m na be̱e̱bi̱l mo̱, di̱yẹn di̱ mu̱ mu̱ maa she̱l- dangme̱ mu̱ nyi̱ye̱shi̱, na mu̱ mangke̱ di̱, be̱e̱bi̱ kati̱ng mangke̱ yang a sang ti̱ye̱ yaa cii wuye, be̱e̱bi̱ kati̱ng be̱e̱ yim a nsang nyi̱yẹ ciikel wuye so̱kane̱ nnyi̱ye̱ shiine she̱l- dangme̱. Be̱ bishi di̱ mu̱ nyi̱ye̱. Nyi̱ye̱ di̱ mu̱ mu̱ nyo̱k ne̱m ne̱m na bwi̱ye̱, do̱r yaa me̱cce̱l be̱e̱bi̱l mo̱, di̱ fo̱ro̱ diine yaa nyi̱ faa mwata fi̱m diin na be̱e̱bi̱l nye̱. Nyi̱ yi̱kar kakam kakam di̱ be̱e̱bi̱l nye̱ du̱u̱r a nunde kwange̱, fo̱no̱ na nyi̱ mmaa bu̱ nangshi̱ di̱ kudu nyi̱ yang dumkel kukune, ko̱ kukune she̱ we̱ li̱i̱ke̱l nye̱ a te̱ti̱me̱ ko̱ kubine we̱ li̱i̱ke̱l nye̱ nai̱ adur ti̱me̱ ko̱nu̱ngo̱, Yamba ti̱i̱ diin na nyi̱ mmaa keli na nyi̱ na be̱e̱bi̱l nye̱ nyi̱ yaa me̱cce̱ a nundo kwange̱ di̱ fo̱o̱ro̱ dooshi yaa nyi̱ faam mwata fu̱m a kabal mo̱. Di̱shi̱ ke̱e̱di̱l me̱ nai̱ adur ti̱mẹ ko̱ tu̱u̱ mi̱ kel she. Yamba yi̱kar nyi̱nẹ, Yamba yi̱kar ye̱, Yamba yi̱kar ye̱, ti̱i̱ diin na mi̱ adure ke̱e̱du̱ ko̱ mi̱ kiyeshi o, Na nwe̱ na bwe̱ndu̱ mi̱ kiyeshi nyi bu e di̱ Yamba di̱ nyi̱m. Na we̱ na bwe̱ndu̱ mi̱ kiyeshi kwangshi̱n e̱ di̱ Yamba nyi̱m, Yamba yi̱kar nyi̱ne̱ kakam kakam, mi̱ nkelkel mo̱. Yaa me̱cce̱l te̱ti̱me̱ na mmaa bu̱ na yịkarki̱n ne̱ mo̱ di̱, ma nyi̱ mwi̱i̱. Te̱ti̱me̱ she̱ di̱ nkara ko̱. Te̱ti̱me̱ she̱ mangke̱ nang ko̱du̱ ko̱ nyi̱ a munso nkara di̱ mbwi̱i̱. Di̱ nyi̱ nyi̱ nkari̱ng de̱ ku̱ma na be̱e̱bi̱l nye̱ nke̱e̱bi̱ ke̱e̱shi̱n di̱re̱. Yamba mmu̱u̱we̱ te̱ti̱me̱ ko̱nu̱ngo̱ di̱ shi̱ ndo̱ro̱ de̱ fo̱no̱ ko̱ nyi̱ mbi̱yo̱ ki̱di̱ng mangke̱ nyi̱ di̱ nta, nyi̱ di̱ nkari̱ng. Nyi̱ nkuwo she̱l di̱re̱ nde nyi̱ nyo̱o̱ti̱n nungel nye̱, nyi̱ yaa a fu̱ nyi̱ di̱ fu̱, nyi̱ cer fu̱ Ni̱bi̱ de bu̱tti̱n, dewe di̱rẹ so̱kane̱ ku̱ be̱e̱to̱ ki̱na dewe di̱rẹ yaa re̱b, dewe di̱rẹ yang, yang yaa maa sule. Di̱yẹn ka ni̱bi̱ nde di̱rẹ yaa mfur de di̱ yaa mu̱ faa ni̱bi̱ di̱ nwultung so̱kane̱ nlam she̱l te̱ti̱me̱. Nkwang bu̱. Ni̱bi̱ yaa di̱ nwultung so̱ nlam she̱l te̱ti̱me̱, lam she̱l te̱ti̱me̱ ko̱nu̱ngo̱, nyi̱ yang fe̱ na lam she̱l te̱ti̱me̱, nang nang wu̱ nang mi̱ nsaa do̱ she̱l te̱ti̱me̱ ko̱ a fu̱ nƴi̱ yang di̱b shi̱. Nyi̱ kwe̱n de̱ she̱l te̱ti̱me̱ nyi̱ kel tu̱u̱ fooro dooshi yaa nyi̱ yang faake̱l mwata fu̱m a san Yamba. Na. mu̱ ye̱ mu̱ so̱ mu̱ kel nkaa she̱l te̱ti̱me̱, she̱l te̱ti̱me̱, nyi̱ yang di̱bshi̱ a mfu̱, har fo̱no̱ ni̱bi̱ maake̱l tu̱u̱ nyi bu yi de a te̱ti̱me̱ ko̱. Yamba we̱ kuwoshi, Yamba nwe̱ saake̱l nye̱ ke̱e̱di̱ nyi̱ mangke̱ yaa me̱cce̱ adurshin,, nyi̱ maashi̱ nkaa tu̱u̱ fu̱m ne̱ nye̱ nde de. Tu̱u̱ fu̱m ne̱ nye̱ ko̱ nde de o na nyi̱ ye̱ nyi̱ so̱ nyi̱ yang maashi̱ nkaa tu̱u̱ fu̱m ne̱ nye̱, ma nyaati̱ nyi̱nu̱m a bwe̱ndu̱ kwange̱, yang yaati̱ke̱l nye̱ a mbwe̱ndu̱ bwi̱i̱r. Nyi̱ maa de̱, nyi̱ kel Yamba yi̱kar nyi̱ne̱ di̱ nyi̱ yaa me̱cce̱ wu̱ kwange̱ di̱ fo̱o̱ro̱ dooshi yaa nyi̱ faam fi̱m, mwata fu̱m a sang Yamba. Yamba yang ti̱i̱m diin na nyi̱ yang yi̱karke̱l nye̱, Yamba yang yi̱karke̱l nye̱, na Yamba nyi̱kar nyi̱ne̱ bu̱ di̱ mangke̱ na fang yi̱karki̱n Kuwo de di̱re̱ mu̱ so̱ yang yi̱karke̱l mo̱. Ko dai mangkẹ na fang yi̱karke̱l mo̱ kel Yambal mo̱ diin, na mu̱ nkel di̱ Yamba yang yi̱karkẹl mo̱. Yamba yang yi̱karkẹl mo̱